Ny karazana saosy ampiasaiky amin'ny fandrahoana kabaka zany na fandrahoana sakafo zany karazany araiky fô saosy tômaty zany fôgna saosy ampiasaiko.